والله انا خاطري اسافر بالقطار بتكون رحلة يديدة لأنه انا طبعا ما سافرت بالدراجة، السيارة على طول نسافر فيها بري مافيها مشكلة القطار شي حليو نفس مثلا القطار الي في السعودية القطار الي بيسوونه في البحرين تجربة يديدة وراقية تغيير جو يعني عن الأشياء التقليدية